Nga gaw zlènè vna, a gi zlèn tv kumba. ndzi ng nda tagad sa <hesitation> gudam gaba daya a ndawa ndawa ba ta ngèslaya ata nglè gudam a mam na tagad ts dok. a nga ndiya a gi zlin tv mba'mba a skwi man nga ndzi vn gudam gabadaya a skwi ma nga ndiya nènga nts <hesitation> a nga ndiya a nga gimè ata ngètchè matawi, ata pana aalaaal vzi, ata giya gudam, ata da'dda yam, a nga siya ang gan ampani tva. ko mnda, ko gugum duka gabadaya a skwi man tilng tv kumb'kumba a ng'mafa. di mana ba babb ngasa ng ma, a skwi ma nga suna nga. è suna taya. Yi mas kam arai ya kamata nga gada sun nan bi nga gada sun skwi man zlin, a skwi man ta gad ko kuwa <hesitation> nga suna m'nda, a dai maf dok m'nda, a nga ngètch matawi, a nga kidi mari a nga gimè, ta gaw zlina vn gudam a ng'maf gudam a nga gimè ta gaw zlina vn gudam. a ng'maf gudam nga gaw zlina vna t'kokor ba kat nga ndzt ti'nga ba babb nga. nga kat gudam ng'mafa ata chi'nga a gi nawa nawa, nga gi nawa nawa gudam ng mafa nènga ngasa skwi man nga suna nga, skwi man a gi ampani tva, a gugum dè, a vanda dè, a m'nda dè, gudam takwachar duka ng'maf nga pchè kata gabadaya a nga <hesitation> gi ampani. mana ngag nga's, dama tun tuni ng'ba nga ngasa skwi man nga sun tduniya gabadaya sa. Mafa nènga dokun <hesitation> nt dakwa mbu'ba, nt dakwa mba nga suna ng bi a mam na ndo gin ndo a nga'gada nga, a ngav ba gabadaya ndo nga gada ng duka gina ndu kabi nga gèda nga bi a skwi mai suna ya. Arai ya kamata nga gwad dok tavng gudam a wudai nga ta gaw ampan ata gaw zlina vna tmafmafa a skiw mai suna nga'nta skwi mai suna ya arai a bab babba gada a skwi ma nga gada nga. nga nas tnga. ant dokun, skwi ma nga gada ngdok gili ampani ngasa dok a skwi man gan zlin tva gaba dayasa, nènga m'nda, umm gugum. umm diya, dukwa nga gaw zlina vna ng'mafa. a nga'nga mpzè nga a ngagiya sa, nga pzèna kawai nga maf sdok a ndzo mam'ba ndawa ndawa ta chi nga ah a mba'mba tda'a maf kabi kam, di man maf mbu'bi tè gèda bi gudam ba gida skwi man nga giya ndus kam arai tagada sun gudam tduniy sa dok tagada sun gudam a nga gada waya ngagada ngmaf gabadaya a skwi ma nga suna nga nai gwada yi blama bukar kt barawa a skwin t'kwakwar kuwan tubu.